Ntika yua suní kanu chií este nu kasatude jenade xi naún yunu kua chide jenade naun te kanuu xáá ntikaa yua chií, yua katínta´a jii taka yunu yua tu vaa ñtu yunu yua koa kuniri yunu yua taka. In vee, taka. Komon nitkaa yua, kua xíde vee jenade, in taka naun kaa ku te kanuu xáá ntikaa yua kuatiu, kajatiunde jenade jii. Naun tiin luli kasatude pero mani nitkau kajatiunde jenade.